Ah jó áh cheí áh jo múh noh ñiu jain la noh nai mui nai fu náh joh aig gi náh áh íh fu ló báh náh gi náh có chá gi cheí áh náh áh ni zein áh ni lau aing ih tsá gá nh fú áh sein gi tain jó ain ni ñi dios shía la áh já lei nah fuh cuaíh shía lá áh ni- áh ni buig tsá shía láh áh nih aig gi tsáh áh nai tsi bá ni zein gi kíe já leig ts óh ain ni aig gi jé lau la no ni ngo maí dio chaí já la fé fu nih néh muo tsáh ká ti ñih dóh bain ti chía fú ni noh tsá shía li róh búo cha tsá ni muo shiu tsá ñiu. Ñiu yiá jo có áh záh ñiu ya jo oh áh fé fu góh jjoh noh ain tsá ih naum áh-áh-áh naum jau noh ain tasi íh nau lau la bá íh ain ih naum ain la chai tsaí ain shía la ni gá joh náh záh fu go shía lá ni gá ná záh lau aig ni gá mui ni gá fui náh áh jaum íh tsá muo úh chí do joh náh jain baíg óh saí náh tsá chí ain jaú chá laig tsá kie muo náh já leí cha yoi tsaj kieg tain ñi muo muo ni ngi ñi muo. Úh kuh lá loh muo ni gá laig laá lóh muo ni la cain náh lá loh muo ni ja fui náh lá lo sein fu ló sein tsá kieh chí náh fu jé áh záh áh ain muo úh chi do báh chá íh ñi joh. Kóh loh já tsá oh chiu li gá tsáh soin ni zaig ih do jain laig muoh shía la ni soi joh <noise> ni já laim muo ih do jaian pe chi <noise> cha fuó óh teí aí chi do áh joh áh ni teíh áh joh. Jo noh gá lain áh-áh no li-li ni gá noh oh nah já lain yíu uh doh joh áh zaí yiu úh jain tsáh liu gi loig óh baig óh ni gá buói áh já lain maí uh gain joh baí go gi taum ni gá ja lain taum ki taum joh ni noh fu loh gi joh ain lo gía mein ká muh, muh noh náh joh múh ji bá jain áh ni ain oh saig muo aín jai lo náh káh shía ain róh fu kuai saig roi jain, jain ló já me muo náh noh táh ti mú ain jé tá ti múh áh kóh cuó jaú chá laig tsá kieg ain ti múh ni jáh tó íh laih chá kieg chí do áh jain ti múh deh óh ni zaí caum ní zaí caum muo gi náh tá caum áh ká ni áh ko fu kó áh li neí noh laig serain lí gá máh laig serain ñiu jo-jo já táh ti múh jo ngo fu chaíg óh ngo li neig ngo caúm tái ih jain muo chi caum dó táh áh joh jain ti múh dó jo ni laig chía shia fu ti nih có múh ni gá máh íh laig tsá kieg la óh. Jóh éh ñi náh jóh tsi baín jó ih jain jaum tsá muo úh chi dó jo, jo lau noh ze muo laig tsá kieg íh jain fa main chí náh noh aíg jóh noh gi ni sein íh gain mái íh fá jau ñih jo pe óh ñi éh shía la laig ti laig óh gi jaáum, jaáum joh náh áh lái náh tsá joh lá báh ni góh íh tsá láh náh fu ni tó jaum. Jaum ná ni la fu náh ká múh noh chiun noh ni fui tsáa íh taí laig fu maí íh taig lai go tsá naum íh taig laig cha mú íh taig laig ni cuáin íh tain tsé naih fui ná láig yá gi maig dio cheih ga fu náh já lá áh promesa chá laig chá kieh chí ní la zein la eih íh jáh noh fu gó íh gá fu chaí gu go gi óa tá bá tsa la ain ih loi tsau jain lau tsau tó lau chaí caum jóh chá noh no shía gi, shía gi oh pe tsi jaum chá shie muo no joh, joh ji jain jo oh ih no tiempo la eig náh íh ni gá noh tsá kieg chí fu-fu lóh áh ni já lain cóh éh ni zaig muo góh jo muo ni gá buí jo jain la noh laig áh jau no jau já naum shiu ká la muo shau muo.